holo kēia mea ʻoki <hesitation> waiūpaʻa me ka lima, a me ka waiūpaʻa a aia nā pukapuka nui a liʻiliʻi ma kēia mea ʻoki waiūpaʻa a ke hana ʻia me ka lima a me ka waiūpaʻa i luna i lalo ma kēia mau mea pukapuka, eia maila nā ʻano uwaʻu, nā ʻano ʻoki liʻiliʻi o ka waiūpaʻa ma o kēia mea ʻoki ʻokiʻoki waiūpaʻa.